<noise> el k'ooch qet- am cher mod li k'ooch <noise> jun wii' kixalaab' li k'ooch porque k'o kixalaab' li k'ooch porque e lera' kiktij kamnaq taq awaj.